Ang kwcham jorani nogni sai tabukni jorani nogno paina hamjago. Tamoni hinba tabukni nogrok khe kwbangma design tei naithok khe swlamjak nog. O nogo juda juda kaam ni bagwui naithok khe swlamjak tei juda juda manwui bai swlamjak. Amtwui hai nogno swlamna bagui eet pathor cement hasing tile marble tei rong bai swlamjagui mano. Amo baade bo nog bising o sajokna bagwui kwbangma manui tei lama tongo. O manwui rok bai jesakhe chajago amtwui khe no nogno sajogui mano. Amoni bagwui no ang saak khe kwcham nog ni sai kwtal jorani nog no paina hamjago.